ماشي گاع السلالات ديال الكلاب ودية. كاين شي سلالات اللي معروفين بالعدوانية ديالهم، أو التربية ديالهم كتكون شويا صعيبة بحال البيتبول، و كاينين سلالات ديال الكلاب لتكنو وديين مع الإنسان، غير هي التربية ديال الكلب من الصغر هي لكتعمل دور باش هاد الكلب يكون ودي، ويتعامل مزيان مع الإنسان، ولا يكون عدواني معاه.